Banata ma palinga ma hanu reni ma ntuwu rewo ro aim ngadi re mbere kalo mbere kalo ede re sia re na ngaha jambu na ngaha fo'o na ngaha mboto ngahan wua haju re andon dabae ipi sia re mbere kalo re na loa di ngaha mo dou rau siare mbere kalo re mbere kalo ede re u aim ngadi ka mbere kalo ka lao ngupa rekalao nggilo reka fo'o nggilo reka jambu rau ka nggahi mu na ngaha na ntobe sar sabae fo'o ra jambu re berarti ngaha mu sia doho taho re edep rawin aim ngadi re ngaha mpanga rero jambu dou ngaha mpanga rero fo'o dou palinga daloa ngaham sia re <hesitation> kawi pa kawi de tiloa ngaham sia re alujam tera ni ngaha kabunek kawi au kawi kompe uma kasi di ngupa romo re da loa ngaham sia doho re au fo'o kompe uma ka edek si loa ngaha wali na fo'o dou ni dula reka aim ngadi jamo hanu kani wakatu <hesitation> jamu sampur ica rau ka Dula reka nggahi mu mabu fo'o re berati wara ndai doho tahon de ese re wara ndai doho tahon sia taho re ma ngaha babun re nggori ngaha babun de nggahimu bale rani mpa'a bale ra mpa'a bale ra fo'o re bale kadahu ku sia reni bale kadahu ku wara wali ku banata wali kem hanu ma mori aim ngadi ngaran de kia ni kia dere dim eli eli romo sia aim ngadi sia re kia re kia re na ngaha koli na ngaha kokoli aka nahu re aka haju haju wati ngaha na wua haju su=ia re na ngaha koli ku ra eda romo ku sabade romo na ngaha koli na ngaha au walik ya na ngaha au kokoli aka hanu re aka fofo'o rere au fo'o mbai re au kolim losa ka fo'o mbai re ede ngaha sia doho re na ngaha ku sarempa na ngaha kum na ngaha ku karoku ede doho si ngaha mu kia re sia re rewon aim ngadi re eling ka na elisara na bae lop sih eli kia ke aim ngadi re na ku ku ku ndede sa re berati eli sia doho taho re elin ka na'e ku pepan kaleten ka bale tahon ka nggahimu ngemon aka fu'u jambu ka na'e taho eli pepa kalete re kalo mbere kalo ka nggahi mu Na lao bedi rau kum dou na lao bedi dou wa'am dou bedi angi ka nggahim bedi na puru kum dou rau mbere kalo re ede ni mbere kalo re tiloa podam rewo aim ngadi ti taho na ma rewo sa aim ngadi ma mpanga sa aim ngadi na bedi mpanga wali kum doum bedi hade li kum dou na na ngaha li kum dou li nggori ngaham fo'o dou re ngahalisim dou lim mbere kalo alum mbere kalo ede re laora na be <hesitation> na hanu nawaras lain si mbere kalo ka mbere kalo niki rasa ka kalo aka rasa ndai ka wati ngaha podam dou mbere kalo ka walo puna rewo aim ngadi ni kalo ka rasam kalalai ka na ngahak si dou mbere kalo re na ngaha na puru ku aka rasa rasa renda rasa cenggu rasa tente na ngaha kum dou mbere kalo re kalo aka rasa ngali ka ti ngaham dou mbere kalo ka ya mbere kalo dere mori romo kain ne'e ma maru romo kain aim rai re aka taja uma dou ku au aka karombo karombo doro ndede re edeksi maru kai sadoho re ka karombo nipo maru kai mbere kalo re aim rai sa kalo aim ngadi re nggori taho magari ka nggahi mu na mulai ra rewo sai doho re na tampu'u rewo na tampu'u rewo mbere kalo re rewo la do raila do rai da ntu'u aka uma sabua ntu'u aka fu'u haju sabua de nggahi mu lao ngemon ka haju sabua li ka Na wa'a rai rero ku janga dou sia re kalo kia ka na wa'a rok janga dou na wa'a ro ko mbe'e dou sia ka mpanga mbe'e mpanga janga si ede wara wali ku banata sabua ma rewo aim ngadi re ando kampo bouk sia ka au wara ma gamba ede ma meti ka sarumbun de ede ede ma ede sa na mpanga honda ku na mpanga mbe'e ku na mpanga kalo ku nteka uma dou na wa'a sara'a <hesitation> nampanga sara'a sia re ando ede si ma ma rewo poda aim ngadi re au wara ma meta to meti ka sarumbun de ede sia bune tato taho sia ede sia re na mpanga reo na lampa rero de au waur ko'a mbere kalor kia re na mpanga sia ni kalo rewo aim ngadi aim rai de nggahi mu wati ja maru li na au kombi au ku kombi baen sia ka lai wali sa mbere kalo lai walin kia sa na bola aim rai aim ngadi sia mpanga rambe ede ku wara ku sawo kali ra eda lo ku mbere kalo re mbere kalo ede re nggahi mu ain mbere kaloe au la meti re warama gamba meti ka sarumbu de de unga ne'e taho na nteka uma dou kanggica lo au au weham oke nggahi ku kampo nahu ara ake <hesitation> wati bela wati bela nahu ma ne'e tio la due nggahi na ede Tio la du pala lain aka uma la du kabunek laon de <hesitation> puas mbere kalo ede mbere kalo de warasa lain labo dou rausi kalo mbere kalom kalai ka na nteka sa aka fu'u haju kalai na nteka lik si aka fu'u haju ede wali si nteka li kain wati sia turu nteka na na nteka sa ja fu'u haju ede wati si ntauna hanu watis ne'en nteka ka hajum kalai na na kanggori ku sabua ede na ngaha ku jambu sabua ede ngaha ku fo'o sabua ede pala edepa bune mbere kalo rau kani wunga ura sia re mbere kalo re na wati morina ka fu'u haju wati ngupa ngahan unga ura sia re na lao watir losa na ni na <hesitation> na mbuipa aka karombo doro de sia re ka karombo ka karombo uma ka karoto uma lau re edep mbui kai sia alumu mbere kalo ka mbele mbere kalo ra kia ka nggahim na <hesitation> watti wara losa unga ura sia doho re na losa unga seke caru dunia ku si caru taroa wura caru kancilo ntara caru taroa langi wati ara ta'i riru mboto tantue alumu aim ngadi ka nggahimu cari di lampa rero kaisi lampal do lampal da lampa tampu'u aka rasa laosa rai sai renda rai sai cenggu rai sai tente rai la awa ka alujam rai kai honda sabua raik honda sabua gande hanu gande ndai kese tiara gande dou rau kalea ilo honda kamori rai Rai nari nari lu'u tahon aka samili ka nggahimu rai ka ipir deni sampe awa dompu ka <hesitation> pokonya lampa lampa sih lampa lampa lampa ka dado lampa kadao do kadado da kadado di kadado ele alum lao lampa lampa ni aim ngadi re na carus tiara ta'i riru tiara ede ake caru taroa wura rambe puasa ede pa ni poko pokona <hesitation> lampa lampa re ti i'i ti ntau mo hanu rau ti ntau mu ngango loko rau lampa depa